Bebie lemi biel, bebiela le bishi okem be yaniyi echu befom leluel le bishi adi ayi nkalo che enu lene te le e e biyin abia bi pie bifaki, bi mi piepie wulom wuche kuku abu wokue abu belalilie le mpam oye li kue aye eyi yabo, apami a tuom yi wa litoh mbo lue te te nten enu ni ya le mbe nyebi yeb mbe ya nche lue me mmali malo be san besisar nyeb nlue abaka like ntuo le abakalike nchi yeb nlue to calabar mma yuor nu nchi yeb nlue secondary school mmale ayi wushu wushu mmalimalanu nche lue lue nlue mpam akpak le kano, nma your bene benyi le nkuenu mpia lishani bekaliyekalo che be mi yabo eyie le wab be kintuo nshe shen, nghene tue ma kpe lishani mbuon buong yi mbi lishani opie mpie le betuoma le okem nyour le okem emila dzo dzo nshe shen a litoh mbe mumki ya ma litoh mbe ma lishani le okem te te te fina mborobor ya yi mborr bora